Greece kam ɓe ɗon mari pijooji, ɓe ɗon mari fina-tawaaji bana, arannde ɓe ɗon mari gameeji zorbaas, ɓe ɗon mari gimol buzuuti, ɓe ɗon mari nyaaminnda baklaaba.